Zéro, dimy, folo, dimy amby folo, roapolo, dimy amby roapolo, telopolo, dimy amby telopolo, efapolo, dimy amin'efapolo, dimampolo, dimy am'dimampolo, enimpolo, dimy amin'enimpolo, fitopolo, dimy amby fitopolo, valopolo.